Ndikka mi laata kala ndeere njannoodo walla ndeere jannayirde, miɗo ɗonnoo ndeere njannoodo. Njannoodo waɗi eɗe mooƴƴo e no waɗɗi hajeji ɓurɗe e jammaaji ngal. So mi waɗi njannoodo, miɗo waawi waɗde feere njoɓɓe ngam waɗde ngal